Kin beu lari kiri nena doohbe bud dabeuri kabe bud beu da beurun keu lari kin gbong nena gbong nenari a wad doo ked piya geu <hesitation> na kabeu bud keud kunu-keud-keud kunu- keud kunu-keud kunu di keu lari kin beu velta-velta-vel-vel de keu nena-nena lari da zong tedn du roo kam turu teu deeru deeru beya ye bari’ wul be tednna o koh beu teu zoruru npi zoru duu dan wei deru geu in bob zoru duu geu i da lari bobteu worah teu leb-leb kani o geu beu ted keu wula beu ted keu zonggbani be koga za gbong tehya gong the geu beu ma keu lari geu o geu beu ted zong gbarubeya ko fog seg-seg keya ko gbong gbaad bura o gbong yed dei dei you te lari da kin ban tedn beya o geu gboung-gboung ina beu ma tu keu kuru kam koh neb geu beu vel in kam turu gog kam turu fogu <hesitation> neb kam makunu boo kou i kud kunu i kuri geu lari boo ited keu wula teu ogkeya kpeng keuna gboung-gboung yesi keun se <noise>